Hasteo kwbangma chamung rokno kwran khlai mano. Amoro jemon chajaknai bwthai mwkhwuitwng mangso dudh ni manwui maichwlam chajaknai bwchwlwui tei blai. Bwthairok ni bisingo wngkha apple thalik thaichuk angoor borrai. Mwkhuitung ni bisingo wngkha tomato alu gajor mikhumu motor muiya kosoi. Mangsorok ni bisingo wngkha wka bahan tok bahan musuk bahan akran berma. Maichwlam tei bwchwlwui rok ni bisingo wngkha mai dal mwkhuitwng bwchwlwui kossoi muimasing. Amo bade bo jeera dhanya swtui haasing moso badam biscuit cakes. O chamung rok no satungo ba machine bai khai fwranwui mano. Thapani ni hokur tei nokbar kwbang rwnai fan bai bo fwranwui mano.